Gn'anzara asagne fanzakana amle famiragne fitondratenan'olo anaty fiaramonina dia raha misy gn'olo mandika an'igny lalana apetraky manakorota gne fiaramonina manimbazimba gne fiaramonina da tokony ho voasazy na koe misy olo mioapefy sy manaraky gne tokony hisiagne e filaminany ame fiaramonina da anzaragne fanzaka koa zany gne mandray andraikitry mahakasiky gn'olo magnano anzany.